Binafsha, lola, atirgul, arxideya, nargiz, zambak, xirizantema, gladiolus, bion, gerbera, marvarid, kamomila, yasmin, kaktus, aloy, <hesitation> petuniya, kosa gul, lavanda, animo, iris, daliya, klematis, kameliya, fuksiya, alenadr, salmiya, azaleya, gardiniya, magnoliya, mimos.